Haiwan yang paling i jojara paling i taiti nege o kia kaso, kabingi loka i taiti, o sapi, manjanga manege haiwan yang i jojara paling i taiti, nako <hesitation> i tekana i jojar paling i tekana nege o kia kura kura, o kia sugmanege dika.